माजा घर पाच झाडा आसा, रोजा, शिवटी, तुळसी, केये आनी मा। चार माड ची झाडा। दोन केयेची झाडा। एक तुळसी चे झाड। दोन तीन रोजा आनी शिवटी।